Oh leroa anao ty zany hiala am'tanànantsika eto? Handeha aiza anao ty? Anao karaha henoko zany leroa anao andeha hifindra any Ambondromamy any. Anao ndraiky leroa malahelo zahay am'zany fa tsy quoi zany e, fitadiavana ty leroa mandeha ai, i tsy mampipetraka tany raiky. Bonne chance anao ne- freranakay e!